Ewa appareil photo numerique zany moka tsy kara taloha reny, anao koa maka sary zany tonga defa: trik! to de miboaka eo <hesitation> ein! _x000D_ Sarinareo miboaka amin'iny papier photo iny. _x000D_ Fa numerique zany anao maka sary iny! _x000D_ Afaka vita akeo le zaka, afaka modifie-nao koa, ohatra anao kara mainty gôma kara saribao reny, kara mivadika fotsy aby bakeo; karakara zany pôzipôzinazy e!